Omuuka ei ndarugamu, twine enimi e- enimi ziturabaasa kugamba. Katugire buryomwe omuuka ei ndarugamu aramanya Orukiga, konka baaheza kumanya Orukiga, hariho abingi abaramanya Oruganda ahabw'okugira ngu Oruganda mbwenu nirwe ru- rurimi oru o- o- buryomwe aine kumanya omu Uganda, then hariho bakye abaramanya Oruswahiri, reero ni- ndabaramu nka babiri bonka abarabaasa kugamba French abundamanya. Katugire ngu turi abantu nka magana abiri omu family yitu, magana abiri baramanya kugamba Orukiga reero abaramanya kugamba Orukiga, ninka igana ataano abaramanya kugamba Oruganda, waateekaho Kiswa Kiswahiri, abaramanya kuru kugamba Kiswahiri kurungi ni nkamakumyashatu kandi orashanga abingi bari aba police.